Saya sangat inginkan anak-anak saya untuk belajar daripada kecil lagi, memberi <hesitation> kemahiran kepada mereka daripada kecil lagi supaya mereka boleh membiasakan diri mereka dengan belajar, serta memberikan perhatian yang mendalam terhadap perkembangan mereka.

Kebiasaannya, kami akan potong kek dan meraikannya bersama ahli keluarga.

Saya memang tidak pandai untuk bermain sebarang alat muzik, tetapi suami saya memang agak pandai bermain alatan muzik, seperti gitar elektrik dan juga piano. Pada waktu dahulu, sebelum dia berkahwin dia pernah juga bermain di dalam satu band di pub berdekatan dengan rumah dia. Tetapi buat masa sekarang, setelah berkahwin, saya cuma dapat mendengar dia bermain gitar dan juga mengubah beberapa buah lagu untuk saya dan juga anak-anak. Walaupun saya teringin untuk mempelajari bagaimana untuk menggunakan alat muzik tetapi disebabkan saya tidak mempunyai sebarang <hesitation> asas untuk bermain, agak sukar untuk saya meneruskan keinginan saya untuk belajar sama ada bermain ukulele ataupun bermain gitar ataupun sebarang alat muzik.

Antara tampat yang dianggap suci oleh keluarga kami dan juga agama kami semestinya adalah tanah suci Mekah di negara arab. Ianya merupakan salah satu cita-cita yang perlu berada dalam setiap penganut agama saya untuk melawat tempat tersebut.

AI boleh digunakan dalam kehidupan seharian seperti menulis minit mesyuarat, menulis e-mel, menulis surat, serta dalam pendidikan. Pelajar dalam universiti, mereka boleh menggunakan AI untuk mengembangkan idea dalam melakukan tugasan mereka. Tetapi perlulah diletakkan batas penggunakan AI dalam pendidikan atau tugasan.

Percutian yang saya anggap ideal ialah percutian di pulau. Ini adalah kerana pulau merupakan satu tempat yang terasing daripada kawasan bandar. Jadi, bagi sesiapa yang bercuti di pulau, mereka tidak akan berasa tertekan kerana jauh daripada sumber tekanan iaitu kerja atau sekolah mereka.

Saya kerap menggunakan teknologi telefon pintar, terutama sekali untuk membantu saya menguruskan jadual seharian dan juga jadual bulanan. Ianya membantu saya untuk tidak lupa perkara-perkara atau tarikh-tarikh penting.

<noise> Saya sangat sukakan matematik kerana saya suka kira-kira dan akaun. <noise>

Perjalanan jauh agak memenatkan kerana saya perlu memandu kereta sepanjang perjalanan.

Cuaca pada hari ini agak baik dan sedikit berangin. Ianya juga kurang panas daripada biasa dan kami masih berasa selesa.

Agak sukar kerana kita perlu memikirkan produk yang baru, Dari segi produk dan idea, ianya agak sukar. Kita perlu berfikiran kreatif untuk membuka sesuatu perniagaan kerana di Malaysia terlalu banyak persaingan dalam sesuatu produk.

Sangat efektif kerana kita boleh membawa telefon kita ke mana saja untuk menggunakan perbankan dalam talian untuk membayar satu barangan atau untuk melakukan urusan perbankan yang lain.

Kami menyambut Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, akan tetapi kami juga akan mengunjungi rakan-rakan atau kenalan yang menyambut perayaan tradisi seperti Depavali ataupun Tahun Baru Cina.

Saya amat menggemari kesemua lakonan seorang pelakon Tamil bernama Vijay Sethupathi. Semua lakonan beliau banyak menceritakan tentang permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat ataupun kasta-kasta tertentu di India.

Buat masa ini, saya sering mengikuti larian-larian maraton ataupun larian-larian dari segi lima kilometer ataupuun 10 kilometer dengan rakan-rakan yang saya kenali daripada sekolah berasrama penuh. Mereka adalah rakan-rakan wanita yang sering saya ikuti untuk aktiviti-aktiviti riadah ataupun aktiviti-aktiviti dari segi aktiviti fizikal seperti berlari, berjalan, ataupun bersantai. Jadi, aktiviti-aktiviti senaman ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kesihatan seperti berlari, berjoging, selalunya saya kerap juga lakukan dengan rakan-rakan saya daripada sekolah. Ataupun pada hari minggu saya akan berjalan- mencari masa untuk berjalan di taman-taman dengan ahli keluarga ataupun dengan anak-anak. Jadi saya juga cuba untuk mengurangkan makan makanan yang bergula, makan makanan yang terlebih garam. Jadi saya cuba mengamalkan aa pemakanan yang lebih sihat.

Setiap warganegara yang berusia lapan belas tahun dan ke atas wajib atau perlu mendaftar sebagai pengundi, dan setiap lima tahun, setiap warganegara perlu pergi ke lokasi undian masing-masing untuk mengundi wakil yang mereka rasa layak untuk memimpin mereka sebagai pihak kerajaan.

Guru, mentor dan saudara-mara telah memberikan sokongan yang kuat terhadap saya untuk belajar. Oleh yang demikian, saya rasa bersemangat untuk belajar kerana sistem sokongan yang sangat kuat. Mereka sering memberi saya hadiah apabila saya mendapat keputusan yang baik. <noise>

Pinjaman kecil dapat membantu wanita memulakan perniagaan dengan membeli barangan seperti bahan-bahan masakan, ataupun membayar pekerja, atau untuk membayar sewa. Ianya sangat membantu mereka walaupun hanya dengan jumlah yang kecil, sekurangnya mereka boleh gunakan ia untuk membeli bahan masakan untuk memulakan perniagaan mereka.

Saya amat menyukai seni tarian dan juga seni persembahan teater kerana aktiviti-aktiviti tersebut adalah aktiviti yang saya lakukan semasa saya masih belajar.

"Dari segi teknologi, teknologi yang amat membimbangkan saya adalah teknologi yang digunakan oleh mereka yang mema- memanipulasikan maklumat-maklumat yang boleh didapati dari media sosial untuk kegunaan dari segi jenayah, seperti pedofilia, mengambil gambar anak-anak yang di""post""kan dan diterbitkan dalam Facebook ataupun dalam Instagram, di mana mereka-mereka ini akan menggunakan gambar-gambar tersebut untuk kegiatan jenayah. Itu yang amat membimbangkan saya. Sama ada gambar atau maklumat ahli keluarga diambil tanpa pengetahuan kami dan digunakan untuk kegiatan jenayah, di mana sesiapa sahaja yang boleh akses kepada maklumat tersebut di alam maya atau di alam siber. Ini amat membimbangkan saya dari segi keselamatan dan juga sekuriti maklumat yang diterbitkan di dalam media sosial ataupun di dalam Internet."

Masyarakat boleh membantu orang yang memerlukan adalah dengan sumbangan wang zakat yang diberikan oleh jabatan agama Islam, yang mana dibayar oleh <noise> penduduk-penduduk Islam di negara, serta <noise> badan-badan NGO juga memainkan peranan seperti mengumpulkan wang dana ataupun sumbangan yang diberikan oleh masyarakat bagi membeli keperluan untuk disumbangkan kepada golongan yang memerlukan.

Jenis perkhidmatan awam yang saya rasa amat penting untuk sesebuah komuniti semestinya adalah perkhidmatan kesihatan, kerana boleh kece- kecemasan boleh berlaku pada bila-bila masa, serta kesihatan amat berkait rapat dengan nyawa.

Paling kerap saya lakukan dengan teknologi adalah dengan menggunakannya dalam pendidikan saya, seperti menggunakan <hesitation> platform untuk menyemak bahasa saya bagi menyempurnakan tugasan saya dalam pendidikan.

Saya akan berehat di rumah dan tidur. Oleh demikian, saya tidak perlu memikirkan masalah dan berfikir bukan-bukan.

Saya berharap saya boleh bersenam dengan lebih kerap, kerana pada usia sebegini, saya seharusnya lebih bergiat aktif dan kurangkan duduk dengan banyak dalam satu hari.

Ubat tradisional yang masih wujud dalam budaya saya sehingga kini adalah ubat-ubatan yang dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan herba ataupun ulam-ulaman yang berkhasiat tinggi. Ia sangat bagus untuk menyokong kesihatan yang lebih baik.

Buat masa ini, apa yang boleh saya katakan tentang apa yang saya rasa saya bangga adalah fakta ataupun berdasarkan di mana saya berada sekarang. Secara- Contohlah saya berikan, saya bekerja keras untuk menjadi seorang <hesitation> pendidik, di mana saya menghabiskan masa hidup saya- sepanjang hidup saya, dari segi aa beberapa dekad ini untuk menambah ilmu, saya telah cuba untuk sambung belajar, saya cuba untuk mendapatkan pasca- ijazah saya, dan juga dari segi ke- bagi pendidikan, mendapatkan pendidikan dan ilmu pada tahap yang tertinggi. Jadi, saya boleh rasa amat bangga dengan kejayaan saya dan saya juga amat bangga dengan anak-anak saya yang cuba untuk mencapai apa yang mereka ingini dari segi pendidikan dan dari segi peribadi. Jadi mempunyai keluarga yang bahagia, pencapaian dari segi karier, dari segi pendidikan adalah sesuatu yang amat saya banggakan buat masa ini.